Pensu che la suferensa a faza part d'la vitta e për esi cuntent a po a pöl co capité dë söfri e ëntà acetelu e sensa problemi, la suferensa a fa part d'la vitta